Vichi kuá kuakain kuakain xako'o tichí, tichí yoxaña' yii chinka kaxi kuin kuajandi yendó kuain kaxante chenda ma'í, tichí va'a naxa'í vee hi kixai ye'í kuixaí xaí ndukí ma'á ma'a ko'o noyaxhí maxhinduña'a ña'a licuadora chí, taxhí chí ya'á tai-taima ya'á taxhiná maxaxhió guacamole va'á yuká yuka xhí taxhí va'á av'á nokoí njakachón kii inxhí maxhitá kua kini xhitá maí ma'a guacamole va'á kua'a kiyuu xhita kimii kuá xa'á xaxhí xin yuká inguu nayenguó ihó xa'a kiovo'o híyo kuaxhio ñuu iho yo'o yungua ña'a hi ña'a ixuu njixiente xaka xo'oma tichí va'a cada vez en cuanto vaxhi naxhiko ñana chí xhión xaté matixhi va'a ñuu <noise> takaxí vai'í nixaxhi yuu vatí chi yavichi xakaní <noise> xaxanivichi jan xhaxhó nuui kixai xate matichí chochi ihó nii yee taxii nakuu kaxi cual quier cosa iyuu vetaxii yukuu xakó uu vii matichí va'á xaxhima'í vichi vaxaxhí kuachinka xaí inka inká ña'a kuu kaxii. V'a koño kono vavakaxi kuachinka kuá kué xii ma'á, ma'á pollo de granja <noise> va'a makaxingua chiyuu kuá nuu ña'a va'á ma'á pollo de granja, kuá yo'ó kuá marí quimico xaxhi makutuu yama'í, ña'a xaxhi pollo de granja ajan mariyi mariyi ma'á xaxaxhí maí xaxaxhi maí cual quier cosa choká kochiyu'í koxika chika'á hí yuká apena taí uni yo'ó xhiko xhíí, uni yo'ó xhikoxi kuachi iketá iketá moretón xaí kuachikuu diavetico kachi manró katorxi y tal diavetico ikenra xakuentá ma'a diaveticó yuu kuá iketa moretón xaí cha'á chayuu kuá ixii yondoyo veí ixia kandii veí ixiuu andoyo'o kaxhi nichí kuachí ma'á cangrena va'í xa'á kuexhí ndoko mayuu cangrena ximan nduyuu, yakumanduyu cangrena kono kochikanrí vee hí yuu kuá yuu como xhiñii xhíte vachí hi ixa'a ma'a ma'a veí ixañinrá ixa'a ñiñi va'a uu mikomix tain iin yuukuite chá kuain. Kuain va'í takuin <hesitation> xaínye'í tukii nayenguo yaní, yanii kua xanchi yenguá njona'á nakoño vaxañii nima'a ma xhiani maxhitá ya'á ñii cha yuká xinko ñatumaí kué kata kuai maxai vee, vee kachí maxani xhí uxa'a xii yuu kua'í nakuí xhituu kuaxhi yuu kuá iho cangrena va'á yuu kuá kadakuexa'a ño'iin ndubrika'a nduguu ika nakanii ñii kuka kake'e inlanda landa'a xaí nuu inanda nikuká akake yo'ó ka'á apena uni yo'ó ikaí apena me apena nuu kuité, apena no kuite cha'á ixanduu ma'í xanduke xakaxii ixain xanduki ma'a ndukuan ndo'o ma'á, mayukuatón takachí yo'ó hierva mora va'á yuu ka'a xan xandoke ma'í yuu kuan ton kuu kuaí xaí ika nakavee ixiñondaí ixiñondaí nakuexa ndaí hi njaí chinó nakuixa ndaí kuache uu vindai kuachi xió ndainuu oko choka'a, okoxa ña'a xakaxhí komatichí vaí yuu kuá matichí vaí kuamjái mayatá axhikuá ma'a xamachí guacamole va'á chonrí ka'á xai yuu revanadás kaxee nuu xhité xakee no'o revanada kua ñuu xhité. Keyukaxaxe matiché kuá yu'ú kuá nixache matiché kuá, vachpi cichi ya'á vii iyuu nikuu matí vichi nakutá kua ta kuá ante vichí yavii xa'á oko iño'o oko uxii machichi xhiva'a vanrii vanuu nimani kaxii kuu nava'a hí kuá nukekaxhí xhinchi vanrí kueri kueri kaxhí ña'a xaxhí, bastante yachí nakuu xavaí kaxii oko yanri unrí chi matixhi vichí, va'a matichí kakuu matichí chí o'on peso kuu ma'á matichi kuá ko'o yovoyuu kuá kuu me'e vee junió, julio yón ihó tichí xhi nayenguo ihó yo'óka xhiko nixhoká, xhoko matichí xava'a chixhíxi mercancia ngua, yavii iho nrii kuu matichí oko uxi tuchivanrió ko'o tukanuu chinchí vanrí kuu oko xaun ho chichi chivanruu aján neri xa'a te'e njate kuachí ma'á ma'a xoto machiti va'á kachi nikaxhi va'a kaxhika xakoí, yukua yukuaxanrí kuá ho ma'a maxaniuu ma'á <hesitation> xania ervir chaxi tuku mayii ma-ma-ma- mama maxoto'á xhii inka kuxhiva vaxhiá kuente kuaxiyo'o kuá xakuenta ma'á xaño'o he ma'á ma'á azucár chí. Yuu xayuu yukuaxii, aján yokova'a kaxikama atichí no'o akuxaxhi matichí no'ó.